Too dessa n̄ ēē desine mii as, dessa roos pu o̱omi, dessa roos, gogoon boonge ka̱a̱ mēe ka gə gogoon ya? Gabta dellət tə ya? Me̱e̱ka, mona gau na̱ā meē ka, andal dellə roo an gogoon ya? Ama n oga miboo minge āa̱ mēēka gogoōn. Nok anya dellāā pin essak al, della mēēka rəlli delli, ko neya riiak, sai naa me̱e̱ka, mona pu naa mee ka pa a gab, mari ro te pah, mona pu meeka pah a rek ginum pa, mona mēēka pah, mari ii ka pa, mona puka meeka pa mari wato e-e-kesaʃ najə, nok uzza maa derka bonge bōo dessugo urrazgə meemen una ya? To me̱e̱ka uki ina ōōmin, a og mariya āā roo do̱o̱kai, noka e̱e̱ meen pak sə ii sumrassa yangi, uri eegbəsi binsə, densə ro̱o̱ kaa, uri ee sumrussi oga ooka kaa, uriee sumrussi woosoroo kāā, nok anya ee mēē ina tingən dellən pa rii ak me̱e̱ka uki kanə tə ana təg mota nēē ka ki kantə, ana dəg masin mēē ka ki kamtə, kekei ya a dəgri ai mēē ka ki kamtə, una gə irin yalinna a tərə zokro an dokka mari, ii tərə wōōkrum. Amarii akuri ana og mari, ii pu tək garei rə ipu tə junpairə, ipu təbullei rə ōōmi o̱oirə sə ko̱o̱lini Anya nok me̱ēka ki kamtə, nok mēeka nakə pipa ii lēe yaka yant pa, ama me̱eka uki kamtə gab ta dellət o̱omi, rii ak a wawuk wan ru̱u̱ka, sə a ree ar uka ree nok anya a mee men arra a reekən ak, mona mēēdo reeka pa maa a artə a meegusapu ōō a ree og-o̱ga ina ee biren sə a gwenə sə a mēe, sə a do̱o̱ monge tōo sə gwenə, billak mari du̱u̱ n pa, ii duu ari, me̱e ka ki kamtə rii nok riik ina morə dellə uri ina ja bonge āā bo̱o̱ səkən si boo kwerə ina, ee rəə narən, mii punaa meeka maza meez na pu ee rə dellə dolleji doo bonge waine kaa bəlle pa, nok anya ina a pu booruk rə an moo aza aii monge bonge boo səke̱ē a̱a̱ yisi boo kwerə ina ee rəə narən nok riik mēeka gogōon. Mii ni n gam rianak mēeka ki kame an n ke̱e an sə n ree har a̱a̱a̱ ghana̱, nok anya me̱ekaki, mika me̱e ina del pin roon, ika ke̱e am sə nka raa, n ree ghana nok ri̱igit tat papa, nok anya me̱e̱ka ki kamtə rii enri. Daa miiz meda reēka ro̱o pah. Daa miiz maa mee billa roo, mee maa billaa roo pah ma. Ama mii n kee n sə n ree har ghana sə gooto ina n gōōkan sə gooto ublut komna n pu roo, sin ru̱uto sə njappu. Nok riik mina me̱e, mina kə doo minge n mee to una dellə roo pa n ka lee n sə ka ree roo pah. Nok anya ipu derkro, meeka gogōon me̱e kaa ale, mari ya ana ka mee pah. mari a ee essə tenbə assibitii, ar kweeka tenbə rəi Maz nakə mee una pa, ee ka essa tet sə a ka kənə sə akə goos pa jilla e̱e baksəka ak, me̱eka nakə pu roopa, n ka baksa jilla səa goos pa. Bii ka net sə a biisə a lāa toms gomnati ves, monaka muna ka me̱e, ana pu naa mee̱ka roo pa, aka le̱e biid sə aka lee bid sə doo monge, waine neetoma peene tomso pa, mona ka pi naa meeka pa ika ag lerulla moo rəs si ina pe̱ēa tomso sə aka kams tomsa gomnati rəs, sə una gə wakate uzza gə aka kinə wa̱as, aka yiu ina dekaren, aka yiu mota, aka wom gwag ooka pah, me̱eka ki kantə rii, aka meemen ama meeka gogoon arra moo maz, mazza kee tək bonge riari n sətu sən kwerə ina ullə naa rən gə, maza jukkas ji pa, mee ka ki, kamntə kan ninka ublarə epu geutarə naa uzza, bonge ge, ee der booar uka rə ge ar uka ree ge na zaa toms puroo, sə doosi bonge ai boo naa andal boo pat maaz ka doo su boo ka ree roo pah. Nok riik ina ipu dook an no, mii nka gogoon i na eepu garukko rii an a̱n maa meeka kaki nok ina i gooro e̱e pu pēe kən paka mii roo rii an meeka naka pii taka pah, ee ka leē gooka inansə ka pee paka mii pa. Dokka maz pepen paka mazək riian ya a fotta paka sə una pee una pah, ama rii ak ee pu pakrə e̱e̱ ree doosək uri ree paka miik ree daak mūuka, sə mari gēe, sə doo bonge aa lailai mazza paktə una a an, nok ananya nokka meekaki, mina kə mina kə doo minge meeka naka pii roo pa paki mii maa mazka doo bonge paka miik maa mari na kwe pah una roo Sə marina kwee pah ama medi a pu tee ka, pattat ina ee goro an paka mee ka rəkki, ura ja sə ipu gooruk netta ak paka ki, ii totto ina baturei ee goro si ina ka kə meetin net, sə boojaa gorussaa della aal, sə riigə sə a kollo, maz səkaa pa, meeka ki kamtə, digga a̱a lamtarki ya dogdi sa'a si a ogi gwamut roo kaa si a og billeta ii goro naa molai, sə motai ii rii gə paa kaa meeka riiki, mari a kyasin gbapdin gero pah, vira na dooto ma sei ser boora̱a, nok an ya noka mee ina pu boorum pa ren pa ama dell meemen bonge lailai baa ina ange, meeka, na pii gə aā ma a zaa tor, riak arra a gam riak wakate, uza rə jirgi ruurun marii ipu roo, mari ee ii ruusi roo, ee kamḇi ar uka roo si ee runi si ii rigini nouyak billə paa n si e̱e kōlo, anniya mēeka ki kamtə, meekaa roo uki kam tə, kalla anya dellə roosə gap oomii si gōō, a keek ansi ii ree si ii gyesa aura a rekən nak pak meeka ki. Nok riik n ee mingo mari na me̱e ina doo mēeka gogoon ōōmii oo. Ni n pu dookun dək go, me̱ekagə ina oomin ni kaa yebo naa, paka me. pa ko neya, na essə hakkilo paka meeka rək rə, rem a laa arra a mee kən nak. Rem ina gyessa ina a mēe kan. rem A duu billaa a king sə a laan ina a meekinan, wato andal delləz gogoon kaa doo monge n boowa rii ai ge wes pisobopa ka̱a. Boo a rii ai ge, boo bo nga sə boo kinə <hesitation> meeka ya. maman me̱ekaa, ko puna naa gbamma gwan dom kinsukin ha sə laagə naa hakilo mari ree, inge maa, kolokaa dellə roo ak maa, meekaki, andal ji mazzə, mona, kee an si mong ree, si mona ana ree man rə dellə, si mona oga meeda veeka roo pa, si a ree si a gətə, a meemen lailai, me̱e̱ka ki kansa rii. Nok riik upu oorukro, kalla mazza dello roon aza, na deidə paka meeka rek, meeka pu oomi maz kana gə saka naa laa ka mee ka pa. Digga ipu wanni naa nok ni ee doonak gə, na daksəpu mee kaa ro̱ok tosku jullo pah. Ama nok riik n pu orrik voo man na gee, peen me̱eka, si ina ya kamata ii ka goo kan, peen a̱a̱a̱ seremba bill uni ina yakamata mari ka goron, nok anyani ni ni doo kun nak go ana as bill mu ka nok riik me̱ekaa jaskaa jan saaka. Nok riik, mii pu derke mari na essə hakilo ae̱es paka billok ree, ina ina ina ina kinə me̱e kaa billək. Billa pal eski en me̱eka, n pu doo ko roo, kalla maz na gooroo ina goog kan. Si na ree si na me kinə in me̱ekan irra me̱eka gyesuku dello roon meeka, gogoon dello roo an, mee ka, nakə pipa, akə sarə naa mari ɓəseɓəpa, uzza a meeu pa, eē desinkinka, ee gaggan ni un gwanik urgbangi mee ki kamtə, uri maa, uri maa, ika sarə san ina waiyai rə teka, ina der ingee face book kan, mari ii sarə san teka, uzza i mee kin pah har si ii kambən kim ma, nok anya, meeka ki kantə riik, mona kə me̱e pa go, a kin uzza arrasə ii dee kin ya. Anaka me̱epa a ag uzza arra hand set te si a gwenu si a deesuya, meeka ki kamtə, mona dee gbərika sam gə, a kin arra sə a dees maz ya, meeka ki kamtə rii, mona ka me̱e pa, monaka jangepa mona doobonge boo gberitə jura bool sə boo jange pa, a kin meeka arraya, meeka ki kamtə netta ettə pat, uri maa ii sare san, meeka ree teka si gau kiim sə dingyangi si gau mari moyo. Nok uri ee medo sarka pa, ama sare hand set tə teka nak mee ka ki. Nok rrik mee gə n pu ooruk roo, a gan si a mee kin, a kinə ina dell pu tee kan si a riigə naa dell, wakatəe a dell pu noo kunde pu meekindəs, aa boo a dakes jur sə a mee netta dell puboorum gbareta. Billa pal vallə, gbareta. Billa pal vallə nokanya nok a mee, a gab mariya oomii domin nok anya nok mariya ni a gabən nak. Ana lee ganti naa marit pah, a me̱ek pah, ana laa gna me̱eka rən mari ree pa boo, a meek pah. Nok riik uki ina n ii dookan